احب جدا اعمل مكالمه هاتفيه اسمع فيها صوت الشخص اللي بيكلمني خصوصا لو شخص عزيز عليا اسمع صوته <hesitation> لو بيكلمني في موضوع اعرف يوصلي شعوره عكس الرسايل النصيه يعني.